onhan niitä minullakin ollut lapsia
paljonko
niin no yksi kaksi kolme neljä viisi kuusihan niitä on ollut
oliko tämä poika teidän lapsenlapsia oliko tämä äskeinen poika teidän lapsenlapsia jo
tämä poikako joka kävi - ei kai se ole täällä käynyt tämä oli joka kävi niin se oli vävy sen pojan sen minun pojan tytön kanssa menneet ja se on sitten - se on tuolta Ylipäästä se poika kaksi poikaahan minulla vain elää muut on kuolleet

tulitteko sitä tietämään että oletteko te syntynyt saunassa tulitteko tietämään sitä että oletteko te syntynyt saunassa oletteko te syntynyt saunassa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
vai sisällä huoneissa
enhän minä sitä tiedä
eikö silloin ollut semmoinen tapa
niin tapako
niin
minä en sitä tiedä että mihin minä olen syntynyt saunako se on ollut vai mikä ja eikä ole ole saanut tietää muuta kuin Leppäs-vainaja sanoi että muistanko minä kun on Yrjänälle menty niin minä sanoin että no sen verran muistan kun että se on hevosella sitä on menty ja laitareki ollut ja jossa on minua minuakin viety
te olitte niin pieni silloin
niin kai minä olen ollut
ei siihen aikaan mitään kätilöitä ollut
niitä on semmoisia vain kotikätilöitä ollut vaan en minä muista - kuka se minut on tuota vaan silloin kun minä olen saanut niin Äijälässä asui kun asui semmoinen asukas jossa jolla oli semmoinen kätilö kätilö emäntä niin se se kävi minut tuota kun minä ensimmäisen sain tuo Reinohan se on minun ensimmäinen ensimmäinen vauva vaan kun se on sota-aikana mennyt mennyt sekin pilalle vaan olen minä käyttänyt sitä tuolla hoidatteellakin Oulussa piirillä vaan minä noudin sitten pois sen kun siellä vain teetettiin työtä ja piti - maksaa sinne niin minä noudin pois ja eihän tuo ole mitään vaaraa tehnyt oli kolme hevosta oli ja niitä pidettiin sinne sotaan vaan niitä aina sai pois kun ne oli kantavia taas veres sinne ja siellä laihdutettiin ne oli niin onnettomia kun ne tuli kotiin

muistatteko sen ajan kun ei ollut vielä öljylamppuakaan
niin öljy muistan kun oli semmoista mitä vöskyä tuota lie poltettu niin kuin lastenkin nokat niin nokan sieraimet niin menivät mustaksi kun ne nukkuivat mitä se se lie ja sitten niin - karbidia sitä sitten ruvettiin polttamaan se oli kirkasta se valo kun ne oli semmoisia pökäleitä niin ne oli vaan onhan minulla ollut sievä - karbidilamppu vaan minä en muista että mihin se että onko se missä roskaläjissä siinä oli kirkas tuli sitten on ollut semmoista hommaa kun on ollut tuota tuo jolla on traktorilla on maita käännetty niin semmoisia koivusta tehty semmoisia kapuloita ja niistä sitä höytyä että se on ruvennut käymään se kone

oletteko pärevalolla katsellut
mitä
oletteko pärevalolla katsellut
ei - meidän sitä tarvitse paha paljon pitää vaan kyllä sitä jonkun verran tuossa pirtissä oli semmoinen uuni jossa oli semmoinen miksi sitä sanotaan joka se oli siinä nurkassa enhän minä muista - nyt nimeä niin siinä pidettiin tuota sitä pärevaloa enhän minä nyt muista sen nimeä mikä se rustinki se se oli ei se on nyt unohtunut olen minä muistanut sen vain
nyt täälläkin on sähkö jo
niin semmoisia tuijulamppuja oli joihin pantiin öljyä joita kun saunassakin kun oltiin niin se oli semmoinen tuju että näki sillä olla saunoja on ollut ennättänyt olla jo montakin kun niitä on aina siirretty eri paikkaan se tuossa kaivon tykönä oli se ukon ukon sauna ja sitten niitä siirrettiin niitä saunoja niin niin kylvettiinhän siinä siinä saunassa vaan se oli se - elateukko siellä - tuonne päin tehtiin niin miksi se lienee sitten kierretty toiselle puolen tuota tietä kun mennään tuonne eteenpäin niin kun se oli ensin oli toisella puolen ja sitten se siirrettiin toiselle puolen tuota tietä se sauna vaan semmoinen kiuas oli jota tuota sitä piti savuuttaa

ja vinttikaivoja oli niin minäkin muistan kun minä olen ollut vielä terve niin minä olen maitopäniköitä laittanut kaivoon nuorilla ja - kahteen korvaan pannut ja sitten olen laskenut kolmenkymmenen litran astiaankin - minäkin olen riski ollut vissiin silloin toisen toisen jalan alle pannut että on saanut muuttaa käsiä sitten se tuossa on ollut semmoinen vinttikaivo tuossa jossa on kukkia ympärillä niin vaan se sitten tottapa minä jo lienen ymmärtänyt niin se laitettiin semmoinen veivikaivo tuohon tuohon kaivoon että sai vääntää ja ja köydet oli yhden kerran yksi ämmä pänikkä putosi se se lähti se kun siinä oli se semmoinen vanne ympärillä josta se ne korvat se putosi tuonne kaivoon ja kun ne lähti ne korvat korvat pois sinne piti raput laittaa että saada se pänikkä sieltä sitten pois sieltä vaan siinä oli maitoa täynnä en minä muista että ei kai vettä kai siihen nyt meni siihen pänikkään ja jos lie - maitokin mennyt pilalle vain kun se oli elukkakaivo niin se oli tuo puhdasvesikaivo tuo jossa oli se vinttihomma nythän ne vedet tulee ei muuta kuin ruuvista vääntää vain minä kun lypsyhommat oli se oli semmoista käsilypsyä niin minä heitin pois ja että minä en opetellut ollenkaan siihen siihen hommaan vaan lypsin minä sitä loppumaitoa jälkimaitoa ei kai ne enää viitsi lypsääkään sitä käsin lypsää hurottiin sitä lypsettiin päivälläkin niitä aina kesä kesälläkin niin ne noudettiin ja lypsettiin ja minäkin lypsin vaan olen minäkin lypsänyt koko karjankin yksinäni eihän ne nyt niin paljon ole lypsäneet kuitenkaan kun nyt nykyaikana kun ne on niitä eri ne oli vain semmoisia maatiaisia ei ollut kuin yksi lehmä kun minäkin lähdin kotoa se oli Jouliki sen nimi nimi
mikä
Jouliki oli sen lehmän nimi kun minä lähdin kotoa ja sitten niitä on lehmiä ilmestynyt se vainaja niitä osti kun sai kai siitä jonkun sieltä Launoseltakin vai ei niitä monta siinä oli kaksi navettaa kun tässä oli kaksi asukasta niin kummallakin navetta meidän piti sitten - se on navettakin jo tehty ja se on sekin mennyt ja nyt on tehty tuommoinen kova navetta tiiliä tehtiin kotona kun sitä tuota oli muuraushomma kun nämä piti muurata nämä on Heinos-Iikka oli muurarina niin se muurasi näin tämmöiseksi uudenaikaiseksi tuossa oli pellolla semmoinen tötterö jota tuota piti hevosella vääntää vääntää että se savi meni semmoiseksi että siitä tuli niitä tiiliä ne sitten kuivattiin ja ne kanssa sitten se oli semmoinen ja ne tehtiin sitten kun ne kuivasi niin laitettiin tuota semmoiseen hautaan ja siihen laitettiin niitä reikiä joihin pantiin tuota puuta että ei se ne kypsyivät ne tiilet
kuka siinä hommassa oli mestarina
niin siinäkö
siinä poltossa
no se oli se joka siellä hautaakin poltti - se Juho Juho joku Juho se oli Mattilan Juho

niitä kannettiin niin siinä oli nurmikolla eli liekö se peltona ollut vai minkälaista vissiin se oli että ei niitä laudan päällekään laitettu siihen pellon päälle ne - pantiin kuivamaan ja sitten ne laitettiin semmoisille jaloille että ne siinä kuivasi kun ne siinä ensinnä kuivasi sen verran että ne ei enää mene mene luttuun
aina siinä joku tiili menee rikkikin aina siinä menee joku tiili vähän rikkikin
no sitten no ei sen ne siinä mene rikki siinä kun ne laitetaan vain sitten kun ne niitä - poltetaan niin siinä on tottapa siinä on vika niin

piti niitä noutaa tuota tiiliä ei niitä tullut niin niin paljon siinä kotimyllyssä niitä haettiin Ruukista sitten kun siellä oli tehdas niin hevosilla noudettiin niitä tiiliä
raskaita kuormia
niin niitä oli kai noita naapureita apulaisiakin eihän sitä nyt omilla hevosillaan kerinnyt tuota että niitä yhdellä reissulla tuotiin - kuudella eli seitsemälläköhän hevosellako niitä noudettiin vaan se on se Heinos-Iikka jo kuollut eläähän tuo sen muija vaan se kuului Ouluun muuttaneen se on Ruukissa ollut sekin vaan niillä ei kai ollut yhtään lasta

tuolla Ylipäässähän on minun ikäisiä eli on se vanhempi niin Ojamaalla emäntä niin se on onko se kolmatta vuotta vai onko se kolme vuotta vanhempi kuin minä että se on jo kohta yhdeksänkymmenen tämä - Anttila oli sen miehen sukunimi jonka emäntänä se on ollut

täällä kun on ennen ollut kaksi puolta joka talossa - niin niitä ei enää ole ne on kaikki hävinneet - tästäkin niin vietiin tuonne Kestilään tuo toinen puoli jossa sitä ensinnä asuttiin Rahikaiset tuo miniä ne miniä elää jo Rahikais-Jussi vei sen tuonne Kestilään ja se on rakentanut ne asuivat jo siinä pienellä puolella melko kauan niin niin niillä nyt on siellä oma rakennus vaan en minä ole käynyt siellä ollenkaan niiden asunnossa semmoinen se oli - vaivainen se Rahikainen semmoinen kainalokepeillä kulki ennen vaan se on parantunut niin minä sanoin että sinua ei enää tunnekaan kun sinä kävelet niin kuin muutkin ihmiset minä en sitä muista että minä olisin muistanut kysyä että miten se on mennyt kun se kainalokepeillä kulki niin semmoiseksi vaivaiseksi silloin nuorena miehenä nyt kun sitä hurautetaan autolla aina äkkiä pääsee käymään vaikka mihin sillä kun on niillä ei ole vauvoja niin ne sitä pääsee lähtemään mihin vain yhdenkin kerran ne meni minä sanoin missä te nyt olette käyneet niin Rovaniemelläkö ne sanoi käyneet vaan minä en ole saanut tuossa autossa vielä olla kun se on uudesta hommasi niin yhtään kertaa kun en minä täältä liiku vaan kävin minä kun oli nuo suviseurat niin minäkin vaan se oli semmoista että minun ei kärsinyt katsoa mihinkään minulla rupesi valehtelemaan niin silmät että minun piti pysyä aivan aivan noin alapäissä

taidatte olla vielä hyvin terve ja hyvässä kunnossa
niin minäkö no kun minulla olisi tämä ruoka se on makeaa tottapa se on että minä jaksan itseäni hoitaa vaan sitten toisinaan on niin päätä pyörtää että ei tahdo uskaltaa liikkua että jos sitä kaatuu olenhan minä langennutkin jo yhden kerran ja sitä on hoidettu sitten - lääkärissä käytiin minä olin aivan vuoteen hyvänä kun minä loukkaannuin niin sitten en minä en näe toisella silmällä ollenkaan vaan se toinen silmä auttaa lukea rompatanhan minä vaan se ei siedä kovin kauan lukea minä menen aivan olemattomaksi minä en tahdo päästä sänkyyn minun pitää mennä aika kyytiä maata sitten

teillä on kuulo vähän huono
no niin on - kuulo on huono vaan että kuulen minä semmoisen tavallisen - vaan en matalaäänistä tuo Väinön tyttö Salme niin se on hyvin matalaääninen niin enhän minä kuule paljon muuta kuin näen että suu liikkuu
onko se ollut jo kauan
no enhän minä muista sitä milloin se on tullut se kuulo niin huonoksi kun sanoihan ne että minun pitää se -- minä sanoin että jos siitä tulee semmoinen kaapin korea että niin olenhan minä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 laitoinhan minä hampaat ylös vaan ei minä tykännyt niistä ne on kaapin koreana kun katkennut tuosta alhaalta ne mitä siinä oli niitä ei kuin ylös laitettiin silloin silloin rohat katkottiin kun minä ne laitoin ne ylähampaat vaan minä heitin pois siihen piti kun ne ei pysyneet siihen semmoinen läppänä laittaa siihen ylös että se pysyi se suussa minä ajattelin että niin paska minä tuommoista - osaa - laittaa että minä panin sen talteen ja enkä ole sitten olen syödä mykyttänyt vaikka ei ole yhtään hammastakaan niitä näitähän on semmoisia kolauksia niin yhdenkin kerran katkesi niin että minua tuonne kylälle kyydittiin minä lankesin se oli traktorin perässä semmoinen lava minä siihen lankesin ja ja hammas katkesi

minä olen vanhana opetellut ajamaan pyörälläkin vaan eihän sitä enää pysty ajaa täällä täällä ollessa olen opetellut sitten kun niitä pyöriä tuli eihän niitä ollut pyöriäkään ennen vainajakin kun oli tuolla kotona niin se postia kuljetti niin se tuota - pyörällä ja se pyörän tienasi sitten sillä - postinkuljetushommalla niin kun nyt on autoja niin niin kauheasti että niitä melkein jokaisella

ja niin monenlaisia karheja että niin kun katsoo niin on erilainen sehän pannaan mitä se milloinkin tarvitsee ei niitä semmoisia haravakoneita enää käytetäkään on kai se tuolla vissiin se resu se on semmoinen toisenlainen jolla sitä haravoidaan siinä on monta rullaa näkyy minäkin olen hommannut että minä käyn katsomassa tuolla vaan ei sitten ole tullut käydyksi - tuolla elosuojassa jyvät otetaan koneella ja kun se on se - leikkuupuimurikin meilläkin
kuinkas ne ennen leikattiin
sirpillä minäkin olin kova leikkaaja niin oli Konkko-Maijaksi sanottiin se kai ei oikein tykännyt kun - sitä tuota mennä kahottiin ei sillä ei ollut kuin hyvin kaitaiset ne sen edet ja - tahdo edelle ängetä niin
kaikki viljako leikattiin sirpillä
joo ei sitä viikatteella vaan eihän sitä noin paljoa ollutkaan ruiskin leikattiin sirpillä siinä piti tehdä semmoisia tehdä semmoinen side että tuota se pysyi semmoinen melkoinen läjä siinä siinä sirpin hommassa ne kun ennen kuin se otti pois

ne oli sitten jalalla ne kun kuivui ne pantiin jalalle
mitkä ne
ne rukiit kun ne oli leikattu että viisitoista lyhdettä piti olla siinä kun tuota se - tehtiin se ruisjalka ja seitsemän lyhdettä sitten ohra- ja - kaurajalalle ja ne nutturalle ne - ohra ja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 miten se kaura lie eiköhän se pantu nutturalle sekin että siinä pyöritettiin ja siitä tuli nuttura ja se ei ollut ruis sitten pantiin että se sinne alle pistettiin

sitten ne ohrat kun kuivasivat ne pantiin semmoisiin niitä sanottiin mikäs se nyt olikaan mikä se niiden niiden nimet olikaan se enpä nyt en minä en muistakaan mikä se on ne pantiin semmoiseen pyöriöön joka minä en muista sen nimeä miksi sitä sanottiin ja - se noin pitkä kun oli niin no se oli toisenlainen nimi sillä vaan minä en nyt muista niiden nimiä
oliko se auma
auma ja sitten mikä se toinen olikaan - saura semmoinen joka pitkä oli ja se hatutettiin sitten aumahan se oli se sitten ne ajettiin kun ne siellä kuivasi niin ajettiin elosuojaan eli ei niitä silloin vielä näemmä elosuojaan laskettu nehän - sieltä näemmä riiheen ja ja sitten puitiin vartalla niinpähän se oli
kertokaapa minkä näköinen se riihi sisältä
joo no mustahan se oli ja siinä oli tuota siellä oli semmoiset parsipuut johon niitä vielä pantiin lisää kuivamaan sinne parsipuille ja sitten lämmitettiin sitä kiuasta että ne kuivasi niin kuivaksi että ne mureni ja lähti jyvät niistä ne sitten vartalla puitiin ladeltiin lattialle ja semmoisiin riveihin ja sitten huudittiin en muista vain
niin mitä on tehty
niin että ne on viskattu se - että kun ne on puitu tuota ja puhtaaksi otettu niin että ne on puhdistuneet se kun on jo ollut semmoinen rusamasiini sitten kun ne on tuota siellä masiinissa pyöritetty että niistä olisi tullut puhtaita
kuka sen riihen lämmitti taloissa
no sitä piti sen joka riihtä pui niin pitää niiden lämmityksestä huoli käydä aina panemassa puita sinne pesään sieltä riihestä
paloiko niitä riihiä ennen
ei kai meiltä meiltä palanut minä minun muistiini ollenkaan kotona ollessakin niitä oli paljon riihiä kun sitä kaksi riihtä päivässä puitiin ja joka päivä puitiin puitiin niin niitä oli monta Kangasriihtä ja Väliriihtä ja Ketoriihtä ja Pekanriihtä ja Vanhankartanonriihtä ja
olipa niitä paljon
no niitä oli
paljonko siellä ruisriihellä piti olla väkeä että se kävi hyvin
ei siellä ollut kuin kaksi henkeä kun ne - sinne parsille lyötiin ne elot niin - vietiinhän sinne monta kuormaa hevosella kun ne ajettiin sinne oli semmoinen vartta jolla sitä vuoroon sitä pitää vuorotellen että ei lyö arvata lyödä kun pui niitä että ei lyö toisen varttaa
minkä näköinen se vartta on
niin varttako oli se oli semmoinen kantillinen en minä muista montako montako siinä on kanttia semmoinen semmoinen - nyrkin paksuinen on se nyt joka oli siinä ja se sitten oli siinä - varsi ja se pyöri se se vartta kun sitä paukutti niin
oliko ne lattialla ne elot
niin no ne laskettiin sieltä - - ne näemmä ensinnä niin iskettiin seinässä enin ja sitten vasta ruvettiin puimaan ne kun laskettiin niin ne sinne sen kiukaan ja seinän sinne periseinälle niin ne ne sitten pantiin sitten kun ne oli isketty ja sitten otettiin tuota se otettiin se siitä no ne -- ensin ne jyvät jo pois ja sitten niitä pantiin niitä niitä iskettyjä siihen kahta puolta ja sitten muokattiin niitä että niistä kaikki jyvät lähti ja sitten puisteltiin ja pantiin kupoon ja hommaa se on ollut
oliko se raskasta työtä oliko se raskasta työtä
no en minä häntä tiedä liekö tuo ollut silloin nuorena ei kai sitä tiennyt että se on raskasta sitten kun oli ne jyvät masiinattu kun ne on - oli saatu niin sitä sanottiin että on -- rusamasiiniksi sitä jolla sitä pyöritettiin piti toisen pyörittää ja toisen piti sitten siitä säkistä sitä rusaa niin panna sinne että se menee ja puhdistuu sitten sai sai kylpeä ja sai riihi-illan sitten kun kylpemässä kävi sitä sai kylpeä nokeutuuhan siellä mm niin sai riihi-iltaa sitten kun iltapäivää sai mennä marjaan eli mihin hyvänsä kun marjoja oli niin sitä riihi-iltana poimittiin marjoja vaan nythän noita ei taida puolukoita tulleeko heitä minäkin olen hommannut että minä menen tuonne katsomaan vai eihän siitä näy tulevan mitään että saako niitä sitä sai puolukoita ennen paljon meidänkin saatiin ja oli semmoinen juomatynnyri niin siitä se päällystä katkaistiin että sai sinne lyödä niitä puolukoita ja sai syödä aivan ja keittää marjapuuroa semmoista imellyspuuroa
kuinka se tehtiin se imellyspuuro
no se pantiin tuota sillä lailla että se keitettiin se puuro ja hämmennettiin ja pantiin sitten se kuumeni ja - pantiin hautumaan että tuota se imeltyy
oliko siinä jauhoa joukossa
no niin ja jauhothan siinä oli tuota joo jotka pantiin ja sitten vasta pantiin marjat kun sitä ruvettiin keittämään ja se oli sitten hyvää kun se vähän vanheni niin se oli hyvää se jauhopuuro kun se hyväksi imeltyi

minä en ole opetellut tupakoimaan muuan mamma sanoi kun se oli tässä minulla miten se lie ollut niin se käski että ruveta tupakoimaan huvikseen kun isäntä oli kuollut vaan en minä ole ole tupakoinut

täällä päin toiset naiset polttaa piippua
mm niin vaan paperossiahan ne polttaa
polttaapa vanhemmat naiset piippuakin
niin ei kai minä ole nähnyt nähnyt enää enhän minä nyt käykään niin että niitä piipunpolttajia paperossiahan ne polttaa ja oli tuolla Launosen tykönä ennen semmoinen meijeri jossa sitä kuljettiin maitoa vietiin ja käsillä pyörivä käsillä pyöritettiin minäkin täältä käydä hurotin aina hevosella hevosella niin meijerillä ja sitten jouduin einettä laittamaan minä olen tehnyt nuo talkkunuksetkin
kertokaapa kuinka ne tehdään
nämä minä ensinnä kiehutin tuota ne jyvät
mitä jyviä
niin ohria oli niin minä kiehutin ne ja panin rasvaisia luita sinne ja kun ne - kiehui ne jyvät ja sitten minä otin ne pois ja laitoin minä kun oikein sileä uuni oli niin semmoinen kun se oli sementtitiilestä eli noista mitä tiiliä ne oli olkoonpa nyt mitä hyvänsä se oli hyvin sileä niin minä panin sitten uuniin paljaaltaan sinne kuivamaan ja sitten minä tuota kun ne siellä kuivasi niin ne ei sitten tuota niin ne käytettiin myllyssä sitten että niistä tuli jauhoja ja niitä ei tarvinnut sitten muuta kuin ne oli sillä lailla niin niitä ei tarvinnut muuta kuin - kiehuva vesi oli niin siihen pani niin ne oli heti heti hyvää se että ne oli niin kypsiä

niin minäkin kun kävin sitä meijerillä ja sitten jouduin tuota sitä einettä laittamaan kesällä kun niityillä olivat niin minulla oli - tuossa kun oli kaivonvintti minä ensinnä kun minä minä huusin niitä syömään ja se kuului sinne meijerille asti niin minä ajattelin että minä minä heitän pois sen että jo kuulevat milloin me mennään syömään minä panin sitten semmoisen reuhkan vintin sinne nokkaan kun se oli semmoinen vinttikaivo niin että tulevat syömään joku kun tässä oli huonemiehenä niin se oli ollut sitten siellä Launosen tykönä kun oli kauppa niin se oli kuullut kun minun ääneni että kun minä huusin syömään niin se sanoi niin minä sanoin että minäpä heitän pois tuon homman että kun kuulee minulla muka hyvä ääni ollut minulla kun oli kun kansakoulussakin olin niin minulla oli kymmenen laulusta eikö se ole melko hyvä
no se on paras mitä olla voi
niin

sitä kun tuota ei nyt nykyaikanahan käydään niin paljon koulua eihän sitä kun ei ne vain ne neljä vuotta jos ei ja sitten jos ei jäi osastolle niin piti olla useampi niin neljä vuotta minäkin kävin ja se kansakoulu Turulassa oli koulu ja Sakkolassa oli koulu ja - vielä minäkin - ennätin yhden vuoden olla tuossa kun tuo on vaan onhan sitä uusittu tuotakin koulua joka on siellä yksi opettaja oli niin se ei tuota tiennyt tuota kun oli mennyt Kankaala on tuossa tännimmäisen sillan tykönä oli se on jo siirretty se Kankaala edemmäs niin se oli jo yksi opettaja tullut sanomaan että no miksi ei ne tule kouluun niin sanoi että ne oli mihin lie pojat niitä oli monta poikaa menneet niin sanoi että hän ne olisi laittanut kouluun vaan oli sitten Kankaalan emäntä sanonut että ei hän tiennyt tiennyt että helatorstaina pitää tulla kouluun vaan ei minä en muista enää sen opettajan nimeä se on minulta unohtunut mikä se oli silloin opettajana

se on minulta unohtunut vaikka minä joskus muistan vaan se unohtuu se on tuo minun elämäni semmoista että että sitten ei tahdo saada sitten jonkun ajan takaa taas sitten muistaa vain

kuka täällä oli pappina kun kävitte rippikoulua
no se oli mikä se nyt olikaan se oli semmoinen että se oli apulainen se sitten tuli tämä - Melartin tuli tuota kun - kevätlukukausi oli ja mikä se nyt Heetemanni vai mikähän se lie ollut se joka oli tuota silloin syksyllä minäkin tuota pappilassa pidettiin sitä rippikoulua niin minäkin olin - siellä kortteeria isävainaja vei minut ja vaan se sitten oli tuota että se tämä - Melartin kuolluthan tuo on sekin niin se sitten oli - kevätlukukaudella se oli tuota hyvin puhelias se pappi se tahtoi mennä kun pidettiin kouluakin niin se meni niihin taloihin ja ei tahtonut muistaa tulla tulla pitämään koulua
vieläkö siellä oli semmoisia jotka ei osanneet rippikoulussakaan lukea
no oli siellä jo semmoisiakin että ne oli aivan ruunan kummeja Hankalan Aliinaksi sitä sanottiin niin se ei osannut lukea muuankin oli kun niitä päästettiin niin se on ehdoilla kai että kun lukee niin se arveli vain se tyttö että en paranna niin se sitten pappi sanoi että no minkäpä myös minä sille voin kun kun se jäi toiselle vuodelle että piti kun ei osannut niin eli osata niin saa sitten pääsee vaan se arveli vain niin että en parannu

paljonko täältä tulee matkaa kirkolle
no en minä häntä tiedä tuleeko sitä kymmenen kilometriä vai miten sitä tulee sehän on tuo tiekin levennyt näin kun minä en ole kulkenut kun minä ihmettelin kun sieltä seuroista - että koskee tuota toisiinsa vaan sehän oli leveää se se oli levennetty se tie siinä oli tuossa Remes kun on niin siinä oli hirveän korkea mäki ja se sitten alennettiin ja niin nythän se on niin tasaista ja matalaa

kuinka teiltä täällä emäntänä lehmät ja vasikat onnistui
nehän onnistui hyvästi niitä oli - toistakymmentä lehmää jo sitten oli ja oli sikojakin minulla on ollut paljon minä olen kasvattanut niitä on aina vähän tuotu ja olen saanut syödä läskiäkin vaan nythän tuota ei enää saakaan vaan nyt sitten on silloin oli silloin sota-aikana niin kun noita kaikkia elukoita tuli tuli muita heinäsirkkoja ja sitten noita rottiahan niitä tuli niitäkinhän oli niin kauheasti ne tahtoi mennä ja syödä sikojen ruoankin vaan minullakin oli semmoisia liskojakin joilla minä pyysin niin oli kaksi niin oli kaksi rottaa oli mennyt suurta rottaa niihin lauttoihin ja sitä sitten rotanmyrkkyähän sitä sitten jostakin hommattiin että niitä saatiin pois
ennen maailmassa oli noita syöpäläisiä luteita ja täitä ihmisissä
no niin niitäkin on tahtonut olla tässäkin oli 'minä "reistasin 'niitä, "ruvetat 'tuota, 'ajjaam "poijes. minä noudin koskesta hietaa ja sitä kuivasin minä semmoisella hiedalla tuota - hietaa kylvin sinne huoneeseen - jossa sitä oli että ne katoaisivat pois nythän noita ei enää ole ja -- saanut niihin laittaa myrkkyäkin vaan eihän nuo niin silti tahtoneet hävitä vain nyt ne on hävinneet ei - niitä enää ole kärpäsiä kun oli kesällä kun kanssa niin kun lehmiä lypsi niin navetassa niin niille sitä - tervankusta piti pyyhkiä että ne ei lehmät potkineet ja laitoin minä semmoista kun oli semmoisia soikkoja niin minä laitoin sinne muhaa että se siellä savuaa että ne on tuota että ei ne syö että saa rauhassa lypsää
mitä se muha on
muhako tuommoista mustaa mustaa - maata ja on niitä lypsettiin ennen tuolla kesantopellolla sinne tehty tuota semmoinen suittu ja siellä lypsetty lehmiä suittu sytytty - sytytetty palamaan ja että se savuaa siinä ja lehmät seisoo sitten siinä irrallaan

oletteko lampaita pitänyt
on ollut lampaitakin ja kanoja ja lapsia kun oli niin niillä oli jokaisella nimikko nimikko tuota kana ja minäkin pidin niitä - kävivät hakemassa jotka tarvitsivat ja yksi kukko oli kun minulla oli semmoinen likkatyttö niin tuota se oli sille niin vihainen sille tytölle niin kun se meni niin se sen vain takapuolelle hyppi eihän tuo muille ollut vaan se oli sille tytölle miksi se sille lie ollut vihana kai ei lasten päälle ängennyt vaan se sitten tapettiin että kun se noin vihainen on
oliko ne teidän kanat tarhassa vai kulkiko ne vapaana
ne kulki kun täällä ei ollut tuota kenenkään muiden viljelystä niin ne sai olla vaan ne tahtoi piiloon munia siitä oli hommaa että ne saa pois ja hakea panivat niin piiloon että sai kontata aivan ja hakea kun ne vissiin olisi - ruvenneet hautomaan

kuinkas sen maidon kanssa silloin touhuttiin kun ei ollut vielä separaattoria
no tuota - minullakin oli kotona kotona - separaattori ja kirnu oli minä kirnusin kotona voita ja sitä kävivät hakemassa se kun oli niin silloin saantosaapiilla niin ne kävivät hakemassa aina minulta minulla on sievä kirnu ja meijerikone kun minä sitten laitoin uuden meijerikoneen kun se meni se vanha niin epäkuntoon niin niin ne on hyviä vielä
onko teille sattunut niin että olisi kaksosvasikat tullut
niin kaksi - vasikkaako ei ei minulle ei ole tullut sitä että olisi ollut minä aina kun -- tuota niitä tuli vasikoita minä löin kun ne tapettiin kotona niin minä löin pataan ja kiehautin ja sitten minä - jauhoin lihamyllyllä jauhoin että tein lumuusia eli aladobia että sai syödä
niin mitä se oli
aladobia
ei mutta toiselta nimeltä
niin lumuusiahan se oli se se toinen nimi nythän tuota aladobia kun vain tuo kaupasta niin se ei ole kuin semmoista jännettä ei kai se pysty hampaaseen vaan toisessa kaupassa on aina parempaa toisessa kaupassa on huonompaa niin vaan kun ne tuo niin mitä sattuu

tuonnekos tämä menee tuo tuosta
niin
mm minä olisin semmoinen kukkatiina niin minä niin tykkäisin noista kukista
mikäs tuo korkea kukka on nimeltänsä
se on joulutähti sen on minulle terveyssisar seurakuntasisar tuonut kun minä vuosia täytin niin minulle ja minä sen muistan niin nyt ei sitä tarvinnut panna kirjaan ylös ja palsameita sitten nuo on joita minä olen kasvattanut
minkälainen kukka niihin tulee
siihen tulee punainen minä noita siemeniä panin tuohon tuon ison kukan juurelle ja ajattelin että tuollahan nuo itää niin nehän siellä iti minä sitten olen niitä laitellut astioihin minä ensinnä laitoin semmoisiin tuommoisiin jota kaupasta saa tuommoiseen astiaan joka tuossa on tuo niin minä olisin minä Salmelta tahdoin että olisi isompia niin minä olisin laittanut tuohon vaan minä sitten laitoin noihin niin ne rupesi niin sievästi kasvamaan

minä tuolta tieltä kun aina löydän niin minä tuon sitten kun minä tykkään niistä noista kukista niin minä kokoilen
tiedättekö näiden nimiä
no päivänkalkkare päivänkukka siinä semmoinen valkea on vaan enhän minä muista noita toisia ne on keltakukkia kai
entä tämä sininen tämmöinen kello
niin se on kurjenkelloja nuo jotka on tuommoisia kelloja nyt minä muistan
entäpä tämä tässä
se on tuota se on tainnut taas unohtua sen nimi mikä - mikäs se nyt olikaan niitä on tuolla kivirouniolla se aina unohtuu sen nimi mikä - se nyt oli
onko sitä horsmaksi sanottu
niin - horsmu kun tuolla kivirouniolla niitä on horsmu niin vaan se unohtuu miksi se ei se pysy minun päässäni tuo sitten tuo joka minä kun Reino pannut pyörän niin katkennut ne on tuolla portaan päässä nuo niin ne on mikä norjanpihlaja se nyt rupeaa kukkimaan tuolla
niin tämä
- tuolla niin tuolla ulkona vaan tämä on katkennut tuosta varresta niin minä toin senkin tuota tuohon minä kerran Arvolasta ne taalasin tuosta suoraan toin niitä tuosta Kotakankaan koskea kannoin se oli sitten tuokin tanskankuninkaankynttilä vaan se on kadonnut sitä ei näy se oli niin hyvä tästä kun lensi niitä siemeniä niin ne rupesi - ne oli tuommoisia tuommoinen keltainen vai semmoinen pitkä kukka oli
kiitoksia teille nyt hyvin paljon hyvin te muistitte minulle kertoa kun minä kyselin
jaaha sinä panet nyt ne paperilleko sitten panetko sinä ne sitten johonkin
juu nämä menee sinne -
mitä
nämä menee sinne arkistoon
niin